Mfiri wakwa mcha, nihounie uchinjie nichivona kumfirigo nimtindie nauririwe. Nikambukia kakero ya- yaani fundu vaivukia fureveane wandu wa nyumba yakwa na fa-fa-familia yeru woshe. Fundu kuchangamfu wavo fundu vanjirerea kindo kichaa yechinjinika faraja yaikuvona kune henya mfiru huu ni mcha. Na nairima itinda mthiri mthimadii hiraghire nanga mundu aichikora iding'a kana rundu <noise> anjie endie findo fevona ku yaithanya mfiri waku wakwa wakondwa ngeritho njikuchi- nchi nchinuliwa mno na mfiri mingi micha ichicha mfiri wa iyo jumamosi nikamfuma jumuia. Nikamfuma ngaenda jumuia nikiwia nchivuna mfiritho ni mcha wamchitinda di na kirero cha ruva. Henaicho mfiri mcha sikukuu na niwia hua mfiri wa- waghenda jumuia.